Zaho zô reva mahandro hanina de tsy de mampiasa saosy be fa karazagna saosy roy fogna ampeseko. Ohatra amizany an a saosy sôza reka an de saosy huitre reka, tsy mampiasa saosy ankoatran'izany zao fa zany fogna ampesako.